«hesitation » yisawu tullon cine kla furo yiyei. Tullo, yindi, yakku, deyiwu, uwun, arraki, tullur, wusku, luwar, mewu, meyen tullon, meyen yindin, meyen yakkun, meyen dewun, meyen arakkun, meyen tulluriyi, meyen wuskun, meyen luwari, findi, findi tullon, findin yindin, findin yakkun, findin dewun, findi wuri, findin arakkun, findin tulluri, findin wuskun, findin luwari, fiyaku, fiyakun tullon, fiyakun yindin, fiyakun yakun, fiyakun diyowun, fiyakun loko uwun, fiyakun loko arakkun, fiyakkun tulluri, fiyakun wuskun, fiyakun luwari, fidowu, fidowun tullon, fidowun yindin, fidowun yakkun, fiwun dewun, fiwun lokko uwun, fiwun arakkun Fiyuwu n tullori, fiyuwu n wusku n, fiyuwu n luwari, fiyaku, fiyaku n tullo n, fiyaku n yindi n, fiyaku n yakku n, fiyaku n dewu n, «hesitation » firaku, firaku n tullo n, firaku n yindi n, firakun yindi n, firaku n dewu n, firaku n loko uwu- n, firaku n araku n, firaku n tuluri, firaku n wusku n, firaku n luwari, fitulur, fituluri n tullon, fituluri n yindi n, fituluri n yakku n, fituluri n dewu n, fituluri n loko uwu- n, fituluri n araku n, fituluri n tuluri n, fituluri n wusku n, fituluri n, fisku, fisku n tullo n, fisku n yindi n, fisku n yaku n, fisku n dewu n, fisku n loko uwu- n, fisku n araku n, fisku n tuluri, fisku n luwari, fillar, fillari n tullo n, fillari n yindi n, fillari n yaku n, fillari n dewu n, fillari n loko uwu- n, fillari n araku n, fillari n tuluri, fillari n wusku n, fillari n luwari, mea, mea- n luko tullo n, mea luko yindi n, mea- n luko yaku n, mea- n luko diyowu n, mea- n luko uwu- n, mea- n luko araku n, mea- n luko tuluri n, mea- n luko wusku n, mea- n luko luwari, mea- n mewu n. Mea- n mewu n luko tullo n, mea- n mewu n luko yindi n, mea- n mewu n luko yaku n, mea- n luko dewu n, mea- n mewu n luko dewu n, mea- n mewu n luko uwu- n, mea- n mewu n luko araku n, mea- n mewu n luko tulluri n, meea n mewu n lukko wuskun n, mea- n mewu n luko luwari n, mea- n findi n, mea- n findi n lukko tullo n, mea- n findi n luko yindi n, mea- n findi n luko yaku n, mea- n findi n luko dewu n, mea- n findi n luko uwu- n, mea- n findi n luko araku n, mea- n findi n tulluri n, mea- n findi n luko wusku n, mea- n findi n luko luwari n, mea- n fiyaku n, mea- n fiyaku n tullo n, mea- n fiyaku n yindi n, mea- n fiyaku n yaku n, mea- nfiyaku n dewu n, mea- n fiyaku n luko «unintelligible», mea- n fiyaku n luko tulluri, mea- n fiyaku n luko wusku n, mea- n fiyaku n luko luwari, mea- n fidowu n, mea- n fidowu n tullo n, mea- n fidowu n yindi n, mea- n fidowu n yaku n, mea- n fidowu n uwu- n, mea- n fidowu n araku n, mea- n fidowu n tulluri n, mea- n fidowu n wusku n, mea- n fidowu n luwari, mea- n fiwu n, mea- n fiwu n luko tullo n, mea- fiwu n luko yindi n, mea- n fidowu n luko yaku n, mea- n fidowu n luko dewu n, mea- n fidowu n luko uwu- n, mea- n fiwu n luko uwu- n, mean fiwu n luko tulluri, mea- n fiwu n luka Aa geddo misancei. Wette safun ti aw gedeged kadaro amba, nduna adiro callo tullum, krumma tawuniya coro sardugu bundo gede te tittiyi ngayoro killafe, nduna kali laso, «hesitation » bu laso, bundo aa la gede maa gegesuruwu laso, ngayiyo maa cili bo, safunin tullima citili, safunni adi kidangu. Wette angu tiyi kidayi kunna ngudowoya nguwu kossu tartuwu dayi bo. «hesitation » wette na, awo kuna na njirayin jili misan kadawuyediwa ngayo adi sabunniyi kidangu «hesitation » akedi wette sabun ti, kuna sabun ca omo gulleiadi tinye aa tulleyi ti tiyi kambero guro lerumbowayi, kuna kulko dowo tin tulcei, kaayowowayi tin tulliyi, safun tukulla ndaku mborimia anumma kalewu sallo cili safunni adi kidangu